أوك تمام أكيد، شوف هذي مجموعة أرقام عشوائية من زيرو إلى خمستاش يعني مثلًا <hesitation> عشرة، أربعة، ستة، أربعتاش، واحد، ثمانية، اثنين، حداش، خمسة، تسعة، خمستاش، صفر، ثلاثة، اثناش، سبعة.